Au nai ofa malidak lain ho au amtuk nai hatoli fe'ek mamanan sone au afadan ae hahaen mamnasa sila te iaia memang o mamanam ia tehuna au amtuk salah de haen mamnasa sila ha au fo'a leo ho o mamtuk leo hahae mamnasa sila ha.